لا الخير والبركة في قعدة الصبح يعني تقعد من وقت الساعة ست سبع الفير بعد إذا بنصلي الفيريعني لا اكيد يعني قعدة الصبح هي الأفضل ايه تسوي يعني اسوي الأشغال الي وراي اصلي ابدأ اليوم من وقت ايه ما اكون مضغوطة جذي يعني شي زين